Shaura <hesitation> kwo zhni ɓo ma nainu ɓo nu ɓwo zhni yi yi kwo n gabgyi ge ɓonu ɓwo zhin, ɓo nu ɓwo zhni kwo zhni ɓo manai nu. Sanu ho zhni ɓo ho nuɓo hoye hazhni kwo n ha kwu dage mi ye ma zhni ɓeye n kwo nyi shike nan hagye ozanyi nwo ɓa gaho shaura amma n hoto dam hagye <hesitation> holalo hola ɓwi aba to shaura sai ho kwu wuza <hesitation> wato bo nuɓo zhni sai hokwu wuza ge omi ɓo nu ɓo zhni oza wa gnaho ge to zhni lai ha zhni lai. Osa nmi ɓei nyi nɓyir na nyi omi samari n miye ma zhni n mi ɓyi nu gbai n miye ma zhni nubwo nmito wu zam mitawo omi bwugba kwoi sasem sai malo makwu kwo wuza gyemi ye ma zhni ɓeyenu n za ɓe wawumi ge kai woda fwa woba woba wumi gba sheni ɓa zhni nu mi zhni lai mazhni lai ma zhni lai n ma zhni Kwa mi bmya ma wo gi dami mage nhni mi bei shni omi dida ɓei zhni wo, gnamige ata wu wo ɓo wayaza amwa mwam. Oza nna wuwo ɓo towa wuza ge wo zhilai nu wuto zhni ozanu nna ɓei jewo ɓe nsu awuwo ɓom oza nata wuwo ɓo wa wuza ɓo manai zokwom to n fya ɓei gyi n su atovei jewo jelo awu wo oɓom, ngye shemi pa kwo n bible n ge e <hesitation> njere bo miyi to akwu chi ge wola gyi be akpe wo bma a isrila yi zhni to wa bma a isriliya zhnin aza kwoi n ɓa ɓo yefyi n du gwe nge a ga osu shawara osu adaɓo da n gye shi aɓo ai gyi w wye nge wo-wo a chei pma wa zhni obo b kwota ga anyi wahalam Azhni gye woi gaɓa zhni gye ɓai snu wahala ɓai gya zhni owoduda ɓei zhni woi ga ɓa gya zhni amma owo nwo la gnwu benyi wo gaɓa oɓo n kwoto dna ɓo dna dai lom sa'anan wala ɓodai walon chei n wa shara banu, she wu ɓei lo n chei nwo'a shara ba ɓa gna woge wu-u-u la kadudu ldu oho duda ka hni hni <hesitation> mina gyi ladu ho duda nna zalu la kai to sanu wo ɓei lo woto ɓolo wa gwo azayi shauram owo ashalam, to wo to ɓo ɓo wa vyii <hesitation> gwo aza kwoi shaulan n woto ɓo gwo azakwoi shaula yi nyin aɓo kwu azhni gye nwobe nlonu shaula kwo zhni nyanu nzaga ho kwo ha gwo kwo nna gbmadai ha gwo kwo kwa zhni apma nhaba onyanu <hesitation> ha gawo.